في أحد الأيام عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية مدفونة تحت شجرة جديمة، لما لبست القلادة تحولت إلى فتاة جميلة تستطيع فهم كلام الحيوانات، بدأت رحلة مليئة بالمغامرات والأسرار وهي تساعد الحيوانات وتحل مشاكل الغابة.